Bueno la pahqaniik ke naak aq'aram cha wehchin qa' mood re' nqakunam qiib' reh lo ke es qat'ixam va e qaso'om qiib' nqaloq'om qawoq'oom reh man cha nriye' qeh maas o ja'ar are' nqak'am tz'aa' cosas taqee' porke aveces nriye' porke ru'um tanto k'uxik o aveces nriye' porke hoj demasiado destapado hoj wulkooj reh qatziyaaq entonces este nqak'am cosa tz'aa' verda reh re' nwula mood nqab'anam cuidar qiib' qomo hoj winaq chi paam qatimiiit loo'